So tawi mbeɗa yiɗi fuɗɗaade jaagorgal tokosal, ƴeewan mi ko jaagorgal ngal njiɗmi. Mi ƴeewa hakke ko mooftu mi kaalis, mi fuɗɗoro ɗum. Mi haalna yimɓe wonde mi fuɗɗiima jaagorgal ngal, so tawi aɓe kaaja ko mbaɗan mi ko, mbeɗe waawi waɗande ɓe ɗum. Mi jokka e ngooɗoon felo haa- haa jaagorgal am yahra yeeso.